सब हु घिनोणा जानवर माणे कीड़ी मकोड़ा लागे ह। ए कदी कदी धीरै सै आइ ने मनका रै वातको भरी लेवे <noise> बना हु मनका नै अलग अलग एलर्जी हवै और वणां नु सुजन आइ जवे। बणा हु मनका रै वातको ह्वारै वातै दर्द भी हवै। अनारै डंक में अलग अलग एसिड भी हवै बणा हु मनक नै ए वातको ह्वारै वाते खुजली करणी पड़े।